बिल्लियों और कुत्तों के बीच कई मुख्य भिन्नता ये प्रकार सी छ: स्वभाव: बिल्लियाँ आमतौर पर अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हों दी छ, जबकि कुत्ता सामाजिक और वफादार हों दा छ। संचार: बिल्लियाँ अपनी भावनाएँ व्यक्त कन के म्याऊं और घुरंदी छ, जबकि कुत्ता भौंकी क और गर्ज़न करदा छ।